тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
иә сәлем сәлем достар
менің подкасттар әлемімнің екінші аптасына қош келдіңіздер
иә біз екінші аптаға да жеттік
бес эпизод артта қалды
егер де сіз алдыңғы аптада мені тыңдап әлі де тыңдауыңызды жалғастырып жатсаңыз онда сізге бір айтарым бар
мені тыңдап осылай үш төрт минутыңызды бөлу ол мен үшін үлкен мәртебе және қуаныш
осы тұрған жеріңізде құшақтап та алғым келеді
ал енді егер енді ғана қосылып жатқан болсаңыз онда біз мұнда бір құпия істермен айналысамыз
ол қазақша подкаст деп аталады
біз аптаның әрбір күнінде аптасына бес рет әрбір таңда қысқа үш төрт бес минуттық әртүрлі тақырыптардағы аудиоблогтар жүргізіп жатырмыз
әрине өткен апта мен үшін оңай болған жоқ
біраз кемшіліктерімді байқадым
біраз өзімді ойымды жеткізуде ыыы кемшіліктерімді байқап көре отырып енді екінші аптаға жылжып жатырмыз
осы жолда маған қолдау көрсетіп одан әрі сеніп жатқан адамдардың барлығына көп рахмет
және біз бірігіп әртүрлі тақырыптарда қызықты сапарымызды жалғастырамыз деген үміттемін
сонымен бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялауға рұқсат етіңіздер
тадам бүгінгі күннің тақырыбы ол адамды сізді жақсы көруге итермелейтін бір фактірлердің бірі адамның есімін қалай тез жаттап алуға болады
қазіргі күні біз күнделікті өмірде көп адамдармен танысамыз
тіпті қазір нетворкинг деген жаңа термин де бар
ол адамдар жиналып әріптестер әртүрлі әртүрлі саладағы адамдар жиналып бір бірімен танысу сияқты шаралар да көп болады
немесе күнделікті өмірде басқа да ситуацияларда сіз бизнеспен айналысып өзіңіздің сатушыларыңыздың атын жаттап алу керек болуы мүмкін
әрқашан адамның атын білу және оны қолдана білу әрбір айтқан адамға көп артықшылық алып келеді
себебі сіз сол адамның даралығын сізге ол адам жай ғана адам емес қызықты маңызды адам екендігін көрсетесіз
егер де адам сіздің атыңызды айтып жатқан болса онда жалт қарауға дайын боламыз иә ғой
дейл карнеги бір кітабында айтады адам үшін кез келген тілде оның аты ең тәтті және де ең маңызды сөздердің бірі деп
сондықтан осындай маңызды моменттерді бос жіберіп алмай адамды танысқаннан кейін бірден оның атын айтып қолданатындай қалай істеуге болады
әрине көпшілігіміз айтамыз адамның атын жаттау ы оны білу өте қиын мен тез жаттай алмаймын маған уақыт керек деп
алайда менің подкастымды тыңдайтын тыңдармандарымыздың ешқайсысы жалқау емес
ситуацияға шағымданғанды ұнатпайды деп үміттемін
сондықтан біз ситуацияны өз қолымызға алып адамның атын жаттауға тырысайық
әрине қазіргі кезде ғылымның дамуымен адамның атын жаттап алуға түрлі методикалар бар
ммм мен үшін қазіргі соңғы кезде көп қолданып жүргендерім ол мыналар
бірінші мен адаммен танысқаннан кейін міндетті түрде оған сұрақ қоюға тырысамын
сұрақ қою арқылы оны көбірек біліп сол алған ақпаратымды оның атымен байланыстыруға тырысамын
мәселен мен соңғы кезде студенттермен танысқан кезде олардың хоббилары қай жақтан екенін көп сұрайтын болдым
сөйтіп мен хоббиді адамның атымен ассоциация жасаймын
ыыы әрине қоятын сұрақтарыңыз ол ситуацияға байланысты болуы мүмкін
әрқашан хобби туралы қоя алмайсыз иә
мүмкін ситуация ондай сұрақтарды қойдырмайтындай жағдай болуы мүмкін
алайда кез келген сұрақ қойыңыз
бәлкім бүгінгі күнгі ауа райды айтасыз ба
әлде бүгінгі талқыланып жатқан тақырыпқа байланысты ойын сұрайсыз ба
сондай кез келген сұрақты қоя отырып ол адам туралы тағы бір көбірек біле түсуге тырысайық
келесі нәрсе ол әңгіменің барысында ол адамның атын қолдану
мәселен сіз адам атымен таныстыңыз

келесі үшінші нәрсе ол құпия
ол сіздің ішіңізде қалады
бұл ассоциация деп аталынады
і мәселен кейде сіз адамды кезіктірген кезде бірден сіздің ойыңызға бірнәрсе есіңізге түсе қалады
немесе ойлайсыз ой мына әйгерім анау менің бір анар деген досыма қатты ұқсайды екен деген сияқты да
немесе басқа атына байланысты
мысалға мен ммм талшын деп ең естісем онда талды елестетер едім
талшын және тал
екеуің бір біріне қосып ассоциация жасаймыз
марат мармелад анар ананас айжан ай деген сияқты
ы немесе ол адамды көрген кезде кез келген басқа ойыңызға келген мүмкін актер мүмкін геройлар мүмкін тағы басқа бір нәрсе сөйтіп ол адамның атын кез келген өзіңізге таныс бір затпен байланыстырыңыз
бірақ немен байланыстырғаныңызды айтпай ақ қойыңыз
ол құпия
және де ең соңғы нәрсе ол кездесу әңгімелесу біткеннен кейін ол адамның атын айтып сау бол айту
мәселен кездескенше талшын сізбен бүгін кездескеніме қуаныштымын талшын бүгінгі әңгімеден көп нәрсе алдым талшын сау болыңыз талшын деген сияқты сөйлемдерді қолдана отырып соңғы сөзіңіздің өзінде де адамның атын айтуға тырысуға болады
егер де сіз осының бәрін қолданамын деп бірақ та аяқ астынан адам атын ұмытып қалып енді ғана танысқан болсаңыз онда адамның атын сұраудың әбестігі жоқ деп ойлаймын
тағы бір рет сұрап кешіріңіз есіміңізді ұмытып қалдым тағы бір рет айтып жіберсеңіз қалай болар деп қолданып ары қарай стратегиялық адамның атын жаттап алу методикаңызды жалғастыра беріңіз
сонымен достар адамның атын жаттап алуда бірнеше методиканы қарастырдық
ол біріншісі адам туралы көбірек үйрену яғни оған сұрақтар қою
екінші нәрсе әңгімелесу барысында адамның атын бернеше рет қолдану
бірақ шектен тыс қолданбау
үшінші адамның аты мен оның жалпы тұрған тұрысын бет пішінін барлығын ассоциация жасау арқылы жаттау
және ең соңғы төртіншісі әңгімелесу кездесу біткеннен кейін де ол адамның атын айтып сау бол айту
сонымен бүгінгі айтайын дегенім осы
өмірімізде кездескен әрбір адамның аттарын дұрыстап жаттап алып әрбір і өміріміздегі адамдарды бағалай түсейік
бүгінгі эпизодымды мен майя энджелоу деген америкалық ақынның жай бір кездейсоқ сөзімен аяқтағым келеді
ол кісі жазады менің өмірдегі мақсатым жәй тіршілік ету емес гүлденіп даму әр сәтті үлкен құштарлықпен рақымшылдықпен сән күлкі және өзінің нақышымен сүру деп
өміріңіз осындай тамаша сәттерге құштарлыққа рақымшылдыққа күлкі мен өз нақышыңызда болуына тілектеспін
келесі кездескенше